ممكن نجرب انه لو التلفون مش شغال اجرب اعمل له اعادة تشغيل واستنى شوية او ممكن اشيل البطارية واحطها تاني وبرضو اشغله واشوف لو ممكن اه لسه ما اشتغلش ممكن تكون البطارية اصلا فصلت شحن بتبقى فيه شواحن محمولة نحط البطارية والبطارية تشحن وبعدها احطه تاني في التلفون.